Maromaro moa ñy voro haiko mañavaky azy aminy ñy feony avao: -ñy tsakatoto zay. -ñy voron-dolo. -ñy gañàky. -ñy siotsy ;rezay zany ñy voro haiko.